Ny fomba fampiasa vata fampangatsiaha ndraiky zañy zao. Misy gazy zañy afara ao da avadiky motera elekitiriky gazy iñyho lasa hatsiaky lay hafaña ahafahaña mitahiry hañina tsy ho simba.